<hesitation> Fomba fandrahoagna pomme de terre zao, maro karazany be ai, ra ôhatra oe ataonao rô izy ai de <hesitation> afaka afangaro ôhatra oe hena sy carotte ary raha hafa ankoatranizai ihany kô, de <hesitation> voasagna izy sasagna madio tsara de tapatapaha de <hesitation> atôko de afaka koa izy atao chips zegny oe silisilahigny manify regny de avarigna agnaty menaka de atao chips, de afaka koa o <hesitation> tonga de oe atôko miaraka ami hodiny igny de masaky hoanigny.